La raha manahaky anakahy aloha, mana alika tiako satria raha reo tsy de mampanahira, ary mba miamby antegna koa la la sanatria misy dahalo miditsy bakagny mba mbi mbi mba afaky manome famantara anao iny.